في بلدة صغيرة كان هناك طفل يدعى علي، كان علي فتى فضوليا ومبدعا يجب اللعب في الحديقة مع اصدقاؤه. <hesitation> في احد الايام بينما كان يستكشف منزل جدته، <hesitation> عثر على صندوق قديم مغطى بالتراب عندما فتحه لقى فيه رسالة. كانت الرسالة تقول هزه الدمية ليست مجرد لعبة بل هي مفتاح لعالم من المغامرات احرص على استخدامها بحزر، قد تفتح ابوابا لم تكن تحلم بها. شعر علي بالحماس وقرر ان يأخز الدمية معه الى الحديقة وهذه بداية المغامرة.